ho zɛrɛ dimiɲan mi vɛsi yi ɓɛ a connexion um puna han connexion mi su'an mu we pin fara o man a ho pan oma beni mode avion wa fermer mu ve um minitira beɲu mu yi annian a ɲan leho mode avion min oyi lena ho mode avion mu ma marcher